Yaikua vaera temibonde reta oyekuaramo va, jeko oyeapo jeta viaje, iru tëtäreta rupi, oyeesa ramboeve, kua tembi monde ipua retava, jaeramo rogueru oreyeɨpe roesaka vaera